Germanyni chamungrok khakchangma gwnang gwnang tei amchaini khatungmarok bai chapjak. Aboni bisingo sa alu ruti tei bantakopi wngwi tongo. Sausage Wurst wngkha kotor kotor bratwrst weisswrst tei kariwrst hai kwbangma wngwi tongo. Sinijak chámungrokni bisingo tongo schnitzel ruti bai swprakjak sa chámung sauerbraten swngjak chámung tei eisbein sukni chámung. Pretzel mwnak rye ruti tei ruti wngkha kwbangma side. Germany hasteo bini beer tongmungni bagwi mung gwnang pilsner weizenbier tei bock hai naithok tongo. Chwngsacha chamungrogo kwbangma jorao sauerkraut kwchak kabja tei lai pata tongo. Kwchak hayungni cake aphulni strudel tei berliner donuts hai khe chamungrok belai kheno hamjakgo. Joto amchaio khakchangma kwrwi bavarian beer bwthai ni simi saka bwkhakni twijlangni chamung jora. German chamung wngkha supungjak swrangjak tei kwrak khe swmai tangmani.